<hesitation> mopeti ara jukurai aesa oñosei va reta jei oyoupe imiari, añae se ngarai ko serembireko jei, se jukuraiño vi jei ngarai vi ko serembireko jei erei miramii peguaiño atu imaenduaa etei mopeti, mopeti jete jae jokua iru atu jembireko jaema jokoguima mbaetima jaekavi atu apo reta mbaetima omombeu kavi jare erei ko taikue rupi ojo ye iñeiro oyoupe reta reta